<hesitation> hakkunde taƴi kooƴol e hiraande kaa, so ngoonga hiraande ɓuranikan pasee taƴi kooƴol ana fanɗi sembe. Hiraande non, so a hirtaaki, hunh a waalan a ɗaanaaki. Taƴi kooƴol nee fay so a taƴaayi ɗun, aɗe waawi ñaande bottaari.